اعتقد كده إن أنا عندي تمن جزم تسع جزم وعندي <hesitation> دو- دول بقى غير الكعب وال- والصنادل وال <hesitation> سليبرز والحاجات دي <hesitation> وكمان وأنا نظري ضعيف يمكن عندي فوق العشر نضارات بس عملت الليزك بقى فخلاص مش محتاجاهم بس عندي عشر نضارات مش شمس نظر الشمسية بقى عندي يمكن أربعة بس